हां...मैते पता चि कि बालूं कि चोटि कमण्ये बणयी जंदि, चुफलि कमण्ये बणयीं जंदि। किले कि म्येरि बेटी चि, स्या स्कूल जब जांदि मैं तींकि चुफली बणौंदू छूं। ये ले मैं क्या करदू, पलि तींकि बीच बे मांग निकालदू। एक साइड दाईं और बांई साइड बे सब बालों ते इकट्टा करदू अर फिर तेते रबड़ से बांध द्योंदू। स्या बढ़िया चुफलि बणि जंदि। हां, ज्वो म्येरा आसपास का लोग छिन, सि भी अपणि बालों कि चोटि बणौंदन छिन।